Ah- ep warwar mol ngane e tata dirau e nana ep warwar siar. Apisen inah matoh warwar lik khon nah, ap larsa langin nah ka warai tari, ep warwar siar ep warwar ngane tata dirau e nana ap ngane tete diat saloh uring ep tarai tuturai senaloh dit warwar sen oni- ding ep warwar ning. Ep warwar na kai tutubum meit dit warwar turai tar sen on. Ginom in- met tong an konoagil, ep warwar